Tadi yang <noise> terakhir kita makang tu kita makang nasi <noise> nasi itu tadi sebelum kita makang kita kase momasa pe dia kita cuci <noise> cuci abis kita kase taru di balanga kase karing abis kase karing tunggu barapa menit dia dingin kita kase maso di dandang kase maso di dandang kita kase masa itu tunggu barapa menit lagi pas dia so masa kase dingin lagi baru makang deng tadi kita makang ikang masa kering kayu ikang masa kering kayu itu tadi tong biking kase bersih dia pe ikang kase bersih dia pe darah darah samua abis itu kase garam lemong garam lemong abis kas tonoh deng-kas tonoh ikang deng dia pe garam lemong kas lama sambil kita tunggu kase tonoh dia pe ikang biking dia pe rampah dia pe rampah itu tadi tu ada. Langkuas guraka bawang merah bawang putih deng rica kita kase giling rampah rampah itu kase jadi satu langsung kita ambe rampah itu kase taru di ikang deng tadi ada garam lemong kase tonoh ambe balangan ambe pondak deng garamakusu taruh diatas balangan kase bakar komfor langsung ikang tadi deng dia pe rampah kase taruh di atas pondak deng garamakusu itu langsung sisa kase tambah aer ambe panutup balangan kas tutup tunggu sampe dia masa deng tadi kita makang dabu dabu dabu dabu itu kita biking rica bawang merah deng tomat giling kase jadi satu goreng goreng sebelum dia masa kase ramas lemong kase ramas lemong <noise> goreng sampe dia merah baru kase taruh di mangko. Abis itu tadi kita ada kase kita ada makang koropo koropo tu sebelum kita goreng kita jamur jamur di matahari panas kas kanal panas sadiki kamari ta kase panas minya kase panas minya sampe dia batul batul panas kase taruh koropo koropo itu bolom bisa langsung taruh di toples baru kalo mau dia pe minya tara ada itu di bokor <noise> kase taruh kartas <noise> kas taruh kartas baru kas taruh koropo yang tadi so goreng tu kalo mau koropo itu dia tara baminya. <noise>